لو كانت ألعاب الكترونية ف أنا بحب لعبة جاتا جدا لإن كنت بلعبها وأنا صغيرة ف بستمتع بيها جدا وبحب جدا الل هو يركب العربيات ويركب الموتسيكلات فبستمتع جدا بالحاجة دي أما اذا كانت لعبة واقعية ف أحب شرطي حرامي مثلا كده وبرضه ألعاب الكروت حلوة جدا